yöyöŋesi na gwon ŋutu na wate ko ŋwajik nawate pujö se kune ateŋö i konda na kitajin nagon wate kodo kokonda wa a ko ri'diki mede kata i tiju naŋwajik

um medda di kenda na molu totodurjö gboke niyaŋ na yala sisiara' ai yupesi' lorok lo gboŋ ko yak kuló kuwe ni kulo

kenda a ŋarakinda mede niyo na i pujö na yeiyesi ko kukuwis na'but nagon jujukin ŋarakini na ŋutu ti jur kulo anyen ko köti yiyimot 'busa na kenda na anyen 'du'durjö

e nan bibulö tugö beret na yuganada na gboŋ ko lemesi' naruö ko yello a ko na tor ko nakpe kiden ni

kikölin ti tetena na midijin a nake ti bgoŋ ko dili na körönyö ti bgoŋ ko sörönyön ko kikölin lo tiyuni ŋojik yi ayanyan ka'de ka'de

'busan na sukulu na yani do pujö naŋ di i yengi loŋiyo loŋ kulo ti kitajin do pupu masan do kenda lakin ko do 'baa kenda do pujö naŋ di kilo loŋiyo do a yiŋa yani nene' diŋit kenda na ko do tu nene pirit do pujö di waraga nu 'bikiki' i lele' ködini a do kekenda a do suluji' denda naŋ di ŋo' nene' na kata ni

kudu lo 'ban jon i diŋitan kune liŋ kayaɲ i gboke ni lo suluja jon i kati kati yapa topot musala i suluwet a jööjrö lakadi i perok mukanat kode' i perok puwök wot budok ti yapato puwökwot murek

kpiyesi kune togeleŋ ko kutuk nena bgoŋ na tiyön tomure ko riŋit nena bgoŋ na'dit guwa ne 'ban na woro yi na tugö di piöŋ ku'dik konu i mugun

kenda na a tinda na yi gboŋ a nago' yi tikinda na rukesi' kode' na ŋariyesi' yi ŋo na konda 'börik yi ŋutulu kiden

kenda na a tikinda nan i gboŋ ko gbiliŋet lo'but i twöju lo ŋarakinda ko gwiliŋet lo ŋarju na ŋo' ko ŋutu loŋ kodo mindi ŋaraki köti a tikinda nan i pujö na kukesi ko ŋutu ka'de ka'de

ŋo' lo tikinda ŋutuu yi böböŋöyi' yi kikolin ti yuganda ni kulo a wöwöki parik ako sugujö ko ŋutu' möju yawa

to geleŋ na a punda yi pirit na geleŋ

petesi ti kenda na ŋutu logo ŋarakinda i to'durjö nagon na 'but i midijin kogwon kilo ŋutu logo logon a ke kenda kulo bgöŋ ko kukuwesi na'but naŋ ŋutu to'durjiri jur ko ŋutu to'durjiri ŋwajik i midijin geleŋ geleŋ

mede niyo' na a ŋarakinda i robba na ŋojik kule' lo sisi'da mede ni a kilo ŋojik pondi' a ŋutuu loŋ ko 'bulit i mede ni a tikinda ŋutuu kulo i meda di 'bulit na sukulu a na'but gboŋ kata

yani yina do rereŋgu kuwa ko kimur na yani yi diŋit na toto miindi ti do totoni' yi tandarua kata aa nene' diŋit ko do ti yi toto yu ti do metemet tandurua nu kode' ŋona ko kimurat kata kata yu kode' 'ban

torkpokesi na kpeja adi deyiye a moga ŋojik kulo a yawun na mugunya ti ŋojik lo'di'dik di gbu'döt na'di'dik na'di'dik jore i mugun yi mugun ni se na kpeja ko sa'yu na mugun

'bulit na sukulu na a tikinda ŋutuu i wurjö na kulya ti keriyat ti ŋutulu ka'de ka'de' anyen kilo keriyat banden ko kekena ko ŋojik lo 'di'dik logon kulo nyu 'du'durundö bot ni kulo

topunundö na ret lo 'bulötö lo luŋu kolera ko möju na piyoŋ nagoŋ a lut kune ko ŋutu' lo 'bu'bulötö lo gboŋ ko yilo ret ko sorondu yi piyoŋ a 'dukeni' yi mata at lo ŋutu' lo moju lo mokani' moka yilo ret kogboŋ kilo kuru kulu gbe'de yi kulu piyoŋ

kenda na ŋarakinda i todindö na ŋutu kitajin ka'de ka'de ti biyasarajin köti kenda na ŋaŋarakinda i pujo na gurusutöt naŋ a banja anyen ŋutu kulo kondi biyasarajin ka'de ka'de lo to'duröni jur

i 'dutet na lakat nan tu i kenisa i kwakwadu nan yiteni i lukata na 'baŋ i yukan

nan yiŋga a lo'but yi momora ko ŋutu' lo luduk anyen yi gbeyunda ŋo na luduk

diŋit naŋ nan jore ko liyöŋö duma na kpake nagon nan ke tutungo level niyo na senior nŋan nan liyöŋön asandi kobgoŋ nan pujö yoŋesi jore 'n ye yeju afi nan a passi j lakin nan ko sorju naŋ nan passi 'bura a nan ke liyöŋö duma

ŋutu' luwalet lo ködö tetema ret lo sukaria lo yi diŋitan liŋ naŋ lepeŋ a yiŋga tomiyesi kode' gayeeresi kanyit yi mugun ni

nan bubulö tononga na miyen perok ti yapa ko möju na wini lo tononga miyen na mukök

kenda na a ŋarakinda nan i todindö na ŋwajik nawate na'di'dik nagoŋ a ko denda tiju na 'börik i bgwon a nake ko tikinda na taili i kenda

togeleŋ yöyöŋesi' kune a diŋit naŋ ko ŋojik nawate gboŋ i merok ti yapa kode do 'bakan na gurusu naŋ do gbörundi ŋo' dokesi' tomurek ŋutuu luwaliaan kulo meda di se lo gboŋ ŋerot ko koko a nawate kune gbede 'bot ko koko

ŋutu' na tutunögu na 'dek ti yesiyesu kinyojin ko kudaraki jore ma pupujö le jore kinyojin gbe ko liserit ko somot somot janjaro ko ŋetelan ko dodojin kudaraki matoke ko ananasi ki lo ŋo se na

kinyojin lo tikinda ŋutu' luwalet riŋit gwe 'dilong a ko 'dötilön lo 'ya'yu kula ti yuŋölesi' ti ŋutu' luwalet gwenge suruba

yi' yesu kinyo daŋin musala yi lor ni

ŋo' nagoŋ mede niyo' a pu yi petok ti kuki momoresi' kune a todinesi' na'but na 'depani mede a ko tokuwesi' nagoŋ do lpndiri biyasara

mede niyaŋ na tokökindö yi' di ti ŋutu' yiyiŋga kulya ti ŋuru' buubulö kuga na 'börik yala ti ŋutu' ŋaŋarakinda 'börik 'ben do kölökindö kita lo liŋ ŋutu' geleŋ tina

mede niyo' na a möröju yi ga'yu na gurusu yi pirit nageleŋ yi ga'yu na melesino na kukuru anyen yi tugborju kinyo kulo a yi robi ŋojik kulo yi sukulu tomurek yi' köti a möröju yi gboŋ yi momoresi' na 'delani gurusu a kine gurusu a yi' ko korji' yi 'dutet na kiŋa anyen yi' ŋarakindi ŋojik

kenda a lwogu i jonda na moret ko toyiŋakin kayaŋ i gboke ni kogboŋ ŋutu lo kenda kulo deneden ŋo na'but ko ŋo naron a koko 'dok gbe kata ko yeiyesi ti ponda pirit nageleŋ i gboŋ ko petesi na'but na to'duröni jur ko gboke lose lo

a ŋo togeleŋ ti sukuluöt ti 'du'duko i gbokiyöt loŋ ŋutu kulo si'da katani lo tomurek ti tisas kulo yani ti jujuwe i kune sukuluöt anyen todindö ŋojik kaŋ kulo anyen wora ŋutu loŋarakinda yi i perok ti ŋerot

ee nan bubulö togo'yi na 'börik yi diŋit na yeiyeesi' na poonda ko kulya ti perok liŋ

gboke liyaŋ lo tunda ŋojik pirit na geleŋ a tindi' kukuwesi' na tikinda ŋojik kulo yi gbon ko pusök na sukulu na kenda

ŋiro lo bgwoŋ ko kuwen kulo a lokpe könisi kulo 'dok bgwoŋ lokpela a mugun lalaji na kpe a riririŋoro' a lepeŋ bge 'bakan na guwa kode na woworokta

a nene diŋit ŋo lo jonda liyöŋön duma parik kuwe i teili lo yani i diŋit nagon ko ŋiro a yuŋwe i na jonda liyöŋö duma i nene diŋit ko ŋiro aje tutungö sukulu i na jonda liyöŋön duma parik

mede niyaŋ na a puundö ŋariyesi' a ko kinyojin yi momoresi' yi gbokiyot yu

kenda na a ŋarakinda nan i pujö na gurusu naŋ a tindi ŋutuu ti bgwoke kulo a yi poki yi jambu na kikölin ka'de ka'de loŋ yi bubulö komda yi pirit na geleŋ anyen yi' ŋarakinda 'börik yi gboke kata ni

nan nyanyar rinö lo yolo ko kuku ko kogboŋ nan yiyiŋ koŋe lo ri lu ko turukindö nan nyo ŋariyesi' nagoŋ nan 'dok pupuun yi ri kata yu

ee nan yeyeju parik gbak di ti ŋojik na wate kune kendi' kenda ko gboŋ tokenda na ŋiro nanakwan na a 'bulit parik ŋiro nanakwan nyanyar yiyesi ti turjö a ŋiro nanakwan 'dok a böŋö mede nase

e e' 'n a 'de'ya gurusu kuwe kune i bongo n 'de'ya gurusu kuwe kune i köbuŋwöt

ŋo woriet logon ropa ku'dik a 'doko ko gari

yesi aii ki'yo ba ki'yo lo geleng lo tiaŋa perok liŋ kinyo kulo ti nyönyöyi a ko kudaraki 'dok katani kinyo gbe liserit janjanju ŋete lokore somot katelok kilo kinyojin liŋ ko kabejiyot ko dodojin ko sukumawiki ti nyönyöi liŋ a ko kudaraki geko matokee ko kilo matoke kulo 'bugu kulo a ko lemunyön maŋgaa kilo liŋ do nyönyö ma mogun net na gboŋ na'but